gott kvöld á eftir ætlum við að ræða næringu aldraðra en ný rannsókn sýnir að hópur

aldraðra sé vannærður en fyrst að öðru grunur leikur á að níu hafi látist á árinu af ofneyslu lyfja eða fíkniefna eða næstum einn

hverri viku að auki leita átta til tíu manns á bráðamóttöku hverja helgi vegna ofneyslu

læknir á bráðadeild sagði í fréttum í gær að um helmingur þeirra fari í hjarta og svo virðist sem sprenging hafi orðið á neyslu sterkra efna Valgerður Rúnarsdóttir og Margeir Sveinsson velkomin við sáum í fréttum áðan viðtal við sjúkraflutningamenn þar sem hann sagðist merkja mikla aukningu á útköllum vegna ofneyslu lyfja er það eitthvað sem þið hjá lögreglunni merkið líka já við fíkniefna og lyfja þannig að við erum alveg að sjá það sem hann er að upplifa hvaða efna þá helst við erum að sjá heilt yfir neyslu á sterkum efnum eins og kókaín

hafið þið sömu sögu að segja á Vogi já það má segja það síðasta ár af því að við gerum upp árin

við sjáum neyslu og breytingarnar sem sem eru að koma fram og það er nýtt

síðustu tvö árin einmitt í þá átt að það er og líka þessi sterku verkjalyf eða

aukning í þeim þó það sé auðvitað minni hluti heldur en örvandi efnin sem eru stóra vandamálið það er ekki bara verið að skipta út örvandi efni fyrir annað haldist í horfinu viðbót og við sjáum það síðustu tvö árin í tölunum eftir árið tvö þúsund og sautján og sextán og það sem brennir á okkur og við sjáum auðvitað og það kannski helst í hendur við þetta það er þetta sem við höfum rætt áður með biðlistann hversu langur hann er og ofboðslega mikil aukning sem við ráðum ekki við að sinna það er náttúrulega alveg grátlegt að hafa ekki stærri opnar dyr inn í heilbrigðisþjónustuna fyrir þennan hóp sem þarf að stoppa af í þessari neyslu en ef við skoðum línurit sem þið

var einhver toppur svo fer þetta niður

núna hefur orðið einhver sprenging já það er aftur orðin aukning og miklu meira en einmitt árið tvö þúsund

og þá var einmitt Kastljós og og fréttamenn alveg með puttann á púlsinum þar það voru dauðsföll og skelfilegt ástand

minnkað skaða og fækkað dauðsföllum hún kom til sögunnar þarna níutíu og níu og hélst í horfinu en eins og við sjáum

hefur þessi aukning verið þetta eru einmitt þessi sterku verkjalyf ef við skoðum línurit sem sýnir kókaínfíkla sem leita inn á Vog þá sjáum við að eftir hrun verður algert hrap í

og þeim fækkar verulega efnahag þessi neysla já við höfum séð það að neysla á sterkum efnum og hvað það hefur mikið á milli handa þannig að þessar tölur sem koma fram eru alveg það sama og við erum að sjá hjá okkur og í okkar starfi eru kannski fólk að blanda þessu tvennu saman taka róandi eða sterk verkjalyf með kókaíni já það er eitt af því sem við höfum tekið eftir fólk er að blanda þessu örvandi

róandi efnum í miklu

miklu mæli saman og taka þetta inn á annan hátt eins og áðan með því að sprauta þessu í æð og þjóðfélagshópar eru þetta helst er þetta einhver ákveðinn hópur

eða er þetta bara gegnumgangandi í öllum stéttum og stöðum við erum að sjá þetta úr öllum hópum það er

leita til okkar meðalaldurinn er þrjátíu og fimm ára í heildina þetta er fólk sem er í þessum vanda með

neyslan svona hún er blönduð neysla og svona hættuleg

það þarf auðvitað bara að svara því og með mörgum leiðum hvað er hægt að gera það er hægt að minnka lyfin í framboði það

í fréttinni áðan og það er auðvitað mjög mikilvægt það er ein hliðin síðan þarf auðvitað að líka vekja fólk til

og ýmislegt slíkt en þetta er nú kannski

sem snýr að okkur stóra málið er auðvitað

hópur sem er í bullandi neyslu og í lífshættu við það það verður

að vera til leið til að taka við við þeim og stoppa neysluna þetta flan sem er á fólki til að tekur margar atrennur og við verðum bara að sinna því og það er aðalmálið að það séu opnaðar margar dyr í heilbrigðisþjónustunni bæði á Landspítalanum hjá okkur á

Vogi sem er þessi gagnreynda meðferð lyfjameðferð við svona

og er alltaf ráðlögð fyrir ákveðinn hóp sérstaklega

fyrir það allt það er nátturulega ekki nógu gott sko það er þak níutíu manns við erum núna með hundrað og þrjátíu manns í meðferð þannig að þetta eru svona stóru málin og við eigum ekki að þurfa að hafa svona biðlista það verður að svara þessu með því að sinna fleirum það finnst mér getum gert ja hvað við getum gert ég held þetta

þurfa að vera einhver úrræði fyrir þetta fólk

menn verða bara að gera sér grein fyrir því að það verður að fara að beita öðrum úrræðum heldur en það sem við höfum verið að gera og bjóða fram einhverjar lausnir fyrir þetta fólk við sjáum skort á því

fleiri áfangaheimili og ýmislegt svona

til að taka við fólki sem er að byrja að fóta sig

það getur misstigið sig það má það þarf að vera ýmislegt fleira sem tekur við og það er margt hægt að gera mjög margt við sjáum hvað setur þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós en þá að öðru ekki síður mikilvægu málefni næring aldraðra þátttakanda í rannsókn sem Berglind Soffía Blöndal

í meistaranámi sínu var langt undir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fólkið borðaði að meðaltali sjö hundruð og sextíu hitaeiningar á sólarhring en viðmiðið er níu hundruð hitaeiningar fólkið átti það sameiginlegt að hafa verið nýútskrifað af spítala og var í sjálfstæðri búsetu hvers vegna borðaði það ekki meira er slappt og ekki eins hresst og fyrir innlögn og kemur heim og það bara jafnvel

væri ætur þetta var útrunnið mikið þannig að þau áttu hreinlega ekki til mat sumir þeirra sumir áttu til mat en voru ekki einu sinni að treysta sér að fara á klósettið hvað þá

elda sér einhverjar máltíðir voru þau kannski föll heima sem sagt byltur og fóru inn á bráðamóttöku og þaðan inn á öldrunardeildina sem ég síðan hitti þau og

heim og slöpp og áttu þá kannski erfitt með að fara en það var einn þarna sem

í augu hann borðaði mun minna en þessar sjö hundruð hitaeiningar ekki satt jú það voru alveg nokkrir sem borðuðu minna en þessar sjö hundruð hitaeiningar þetta var bara meðaltal af öllum tuttugu og sex það voru þá þónokkuð margir

eru kannski líklegri til að verða fyrir byltum detta heima og síðan eru þau kannski að spara vatn og mat af því að þeim finnst erfitt að komast um og eru þá að hlífa sér við

ferðirnar á klósettið og annað slíkt sleppa því bara að borða eða drekka og þá versnar ástandið þá kemur svimi inn í þetta og

og þetta er bara mjög slæmt nú var þetta fólk í sjálfstæðri búsetu fékk það samt ekki einhverja aðstoð

sumir voru með heimaþjónustu og fengu þrif tvisvar í mánuði til þess að geta farið út í búð þá einu sinni til tvisvar í mánuði miðað við þessar lýsingar

að þetta fólk var ekki fært um að vera í sjálfstæðri búsetu fá miklu meiri hjálp það sem ég hefði viljað sjá væri náttúrulega næring og vökvaþörf þeirra sé mætt þannig að þau séu ekki að veslast svona niður og lífsgæði þeirra minnka alltaf og minnka því það fylgir gríðarleg vanlíðan að vera vannærður það er ofboðslega vont bæði andlega og líkamlega

líkamlega

fer niður með þessu heim með svona hrumu fólki næringarfræðing í teymi

þeim og finna leiðir til þess að nærast þar er okkar fagþekking svo gríðarlega mikil að geta kyns bjargráð og ráð handa fólki og og það er verið að vinna

embætti landlæknis ráðleggingar fyrir þennan hóp eftir rannsóknir mínar

það vantaði ráðleggingar fyrir þennan hóp já og nei mér fannst þau spara í mat þau kaupa kannski

að vinna eitthvað hann er með ráðleggingar fyrir aldraða og áfram með þetta já ég er núna byrjuð í doktorsnámi þar ætla ég að koma með íhlutandi aðgerðir fyrir þennan hóp hruma aldraða í sjálfstæðri búsetu þar sem ég myndi veita þeim skipti og og við gefum í samstarfi við m s Grím kokk og s s s gefa fólki mat í sex mánuði

til að sjá hvort lífsgæðin hækki hvort þau verði betur nærð hvort við getum leyst þennan

nú er Kastljósi að ljúka nú vert er að vekja athygli á því að Berglind var í lengra og ítarlegra viðtali í þættinum samfélagið í nærmynd í dag